Nairima ibhukia ikero hangi nipatie bhaghenyi. Bhaghenyi bha- bhachieha bhairima injigaiya fwairima ighayoho mpaka mara ingi nigheirwa hata iherwa ikora, hena ileyo fugaye na bhaghenyibho fughenda fughega kijo hata thehemu tingi niyo thehemu takwa kole haghire mpira mpira sehemu yoyechethea mpira fwaghenda fughelolea mpira nifuri wakwa we- welema naitembea inyi bathi bharoo bho bhairima ichaho fulolie fuwie mawa ingi fulae furere, kindo fughekibhalie kole fushinde kole furashindie bathi lakini lubhaha niku nitho mfiri wakwa ambapo nairima ifurahia miritho mcha kana hai hangi niruifiri wa thikukuu fuhia ya ya thikukuu nairima ibhukia nirerie bhandu fughendie hena thikukuu fughende fuingie hena kijo fukushe bhandu futembelie bhandu fugaye fusheke <hesitation> fushehe na bhandu lubhaha fughekasha kyeya nikuvwia luwaha kyabhukwau inabidi nikashe kijo kyakwa njeka nairima iya.